﻿Obu nkuba nyine munywaani wange naaba nayenda kubariza mu bantu baingi baitu natiina, obu nkuba ndi nawe nimba nimuhabura ebintu binu, ninsobola kumugamba obu turaabaga turi heisomero ntusoma hamu, twikarege nitugenda mu debating clubs, eki kurugamu, narola abaana engeri bakubazaamu batakwetiiniirra, narola engeri bakuhayo ebikaguzo byaabo, nawe obu akugernda nakimanyiirira, nakimanyiira nakimanyiira, nawe nosanga obu obutiinitiini obu akuba ayinabwo bwagenda nibukeeha, engeri akuhayo ebitekerezo, engeri akukaguzamu ebikaguzo, nawe obutiini tiini obu nibugenda nibumuhwaamu, omubwiire obwomumaiso obu akuba nayenda kugenda mubantu kubaza, obu obutiini tiini naija kwesanga bwamuhwaamu